Me gustava de gastal especis comu'l curri dela India, el ras-el-hanout de Marruecus, el garam masala de Paquistán i el sumac del Orenti Meyu. Tamién me gustava de preval el achiote de Méxicu, el gochugaru de Corea o el berbere d'Etiopía. Essus gustus i goloris me premitían d'avial pratus únicus i mu gustosus peru ya ves, estamus siempri a ruchi i no ain perras pa viajal i preval tolas cosas estas!